Uñam ejied ádé ùñam ásékédé ákónéjo anye gwo ádáká údia úsúkiñi idẽke áfaa ákónéjo ntété átimiamía nkãnikã ìtiokéed ákónejo añye ágúo Ákpánákpan ke áffiong amada, ákpedé anókama ntó ke idém ámo ntó ádé ìwikáma ìsáñga áwilongo ke allu Añye álákà ìkod ámákikùd ájop, ñawa éyop émye átáng áloñg ke ekpék, ákúd ichip anye átáng áloñg ke ékpèk ábén enyoñg álidúk allú akénó ntó ámọ énye ádia. Iló ámé ejied ádẽdẽ. Ányíe, añye ekodó inñe: inñe ádé ámawi idáñga kpédé ésánga kéd né njen éwi dánga utim keed kpédé ké ntọ édé mbón simáikpóon ìdé siiféhékéed né añye elá edéká ékéché ñdéh nte áleñgéke itie nté ádóbóké kóró inñe ásédia ndé nte ádóbóké ánókóchiké mm̃ọ eládùu édiadika. Inñe idiaha átime, inñe itáha mkpó ntelé átá igúa átá mbókóékpọ átá áwólówó, átá áchálá. Amá ñung itá imma ánye áñyong, añye elàdá mkpọ baakeed inyọñg ùfọk inñe ábá nteledi. Añyie ùnám kéed ékódo ásó . Ásó ásétiente ébót añye ýém̃e na agwo ikpélé imó idẽm ñtelẽ añdé átá nnueñe, akpékat uñãm ke afia ánye áfọlọ ata. Idatlia ámá áchidé añye áféhé anyoñg ufọk ámó Ányie añye ékóró ikọọ ikọọ asé ányieñe mkpád ñté muifád éwà añye àdià udià kc ányoñg añyõng ábõd, ekpéwinimúm añye eka ñkie añye sékéátõñgo afid, sááde ikọọ ase nýie-ñyie ñtie nte añye átõñg̱ọ áfid émá e̱jem anye ékekúdé émum Añye idiaúdia ntéle adé únám aséké nkwang, añye tidiaudia, ámá adiaúdiá iturú ké nkániká úsuwéed ákónóejó, ñkánkã dúoibá añýong áhá ufọu ámó ákè siok ásiné baak áfia ama añũm añye. Añyic añye ékótó Átán. Átán ásésánga ntelédé, úsún anye álóngo ñkẽm áté ábóọasii aupéwi ijem imu̱m añye ntete añye ijálká atewu útótóp fun únukú útóp fun kpéwi imúm añye euámá áfia em̃úm añýe. Ñsútọ átia awimum ánýe áfiá áwáyá idehe afiá úkwak. Añyie añye ékoló enwiọng énwiong ñsé ãnyiene ñkuum, ñkúum, ñkuum amódé áwiluba ntete ileh-ileh ákpe jem imúm ámýe añye ánýe utóutóp, amýie ñsáiasái ñkúum, ánye ediaha údia ntete anye sé átá igúe, añeue ase ãmã isiné ké akpúk, ákpúk ádé mbàd, echid, echid m̃bád ilúm áñye asinédé ádiaudiá. Ányie ánye ékòlo mbarauso mbarauso mmode ade idãhãm akoéyie ikpang ke inwang ikpang abaha ki-inwang álákúd nte mbáráuso ánéke ányonyoho etaa mkpõdẽ efaa mkpode efaa jgúa afódé áwotó kénták ñañga anye akúd ikpang ádé añye kétá nnuene, ataa éwu ataa mkpikod ké nteté alakúd nte añye afaa igúa afo etoa etoa. Anyie anye ekóló ñkukwak inua ade ásényiong até inúa aboasii, ésésáñga kúlim, emánám mmo eféhé èfongo kumiem eféhé éfoñgo iumiem ilo nkukwak ade akpémũm kẽed ákpedé ké áfia afó áwak nánga keed ádúkó afia adedé ánám iba álajém nánga ákpe afuló áká isó adé kpedé akésañga ition múmúmúm ámo ùma. Kpedé ákiekúd ámó ke ikpe anung áwisosóngo ámó imana. Útó nták ade únam ánwak se ágwo ékéme imum.